Azo lazaina hoe ara-dalana mihintsin ny fanaovana fanandramany amin'ny biby, satria ny olombelo tsy azo anaova fanandrama fa ny biby avao no zava-manan'aina ahafaha manao fanandrama